Sau wan wasa u nange angko lako japang wo singapur samena jepang kuma payang peen satorona ma nguma satorona ma tukang sa torona ma ngetor ngetor umpanga mena satorona mawilit dambu g satorona ma siwo lalan ma siwo wale ma siwo ulala nadout teintu samena jepang sa kakeunera tu gemba tansa tu na laboang oa rai tii ni tu ma siwo peen sio um perusan ma siwo peen samena ma ketor ma saput ma bersi bersi peen jera wo ka ce mawangken kabi masi wo ma.